Tëtäguasu Perú oyemboyao tëtä perúrai <hesitation> jaeko mokoipa juri aratinipe mopeti eta juripopa mokoipa mopetipe jokuae tiempo oiko generalra José de san Martin, jae oyapo mopeti ñoraro tuisaguevae jee ayacucho kuae oasa mboapi arasa tëtäpe jeta kaaguasu oï Machupichu jaeko tëtä indesivae yaesarambuevevi jokuae tëta <hesitation> oïvi jokope valle sagrado tape inca jarevi tëtä colonial de Cusco <hesitation> katu arquelógape <hesitation> icapital jaeko Lima, ikorepotiret sol peruana.